ngoji hewan yang paling to modongo manege kabingi yang itataduku manege la nako ina dusunu ina dusunu nege wo salamat uwa.